Ewa e ronono matetika sotroko zio ronon'omby zio omby boka tsara ronono nazy io, de bokeo koa ronon'olo zio o rononontsika ai, rononontsika olombelona, de misy izy io ronon'ondrikondrika zay ah fampiasainy Tandroy reo raha io fa zay tsy de mampiasa zany loatra, ah telo reo no haiko.